سپینش پکاونی اک وکھری تے سماجک پرمپرا ہے، جو کہ میڈی <hesitation> ٹیرا نی کھوراک وچ جڑی ہوئی ہے۔ ایہہ تازے مقامی سامگری، جیویں کہ زیتون دا تیل، سمندری کھورا، تے اتپاداں تے زور دیندی ہے۔ نال ہی نال، ٹاپاس اتے ٹورتییا تے پٹاٹاس ورگے پرتیک پکوان وی شامل ہن۔ کھتری وکھتاں وی اہم ہن۔ جس وچ ٹھک کیتے میٹ، پنیر، سٹو اتے سبزیاں دے پکواناں دی اک وڈّی قطار اس دی امیر سبھیاچارک پہچان وچ یوگدان پاندی ہے۔ ایہہ اک مُکھی حصہ میڈیٹرینین کھوراک ہے، جس دی خاصیت زیتون دا تیل، تازیاں سبزیاں، پھل، گندم، سمندری کھورا تے وائن ہن۔